Телефон — ин як дастгоҳи ҷодугарист, ки ба ту имконият медиҳад бо одамоне, ки дур аз ту ҳастанд, гап бизанӣ, паём фиристӣ ва аксу видеоҳояшонро бинӣ. Вақте ки ту рақами касеро мегирӣ ё тугмаи зангро пахш мекунӣ, телефони ту сигнал мефиристад. Ин сигнал ба манораҳои махсус, ки дар шаҳрҳо ва кӯҳҳо ҳастанд, меравад.